Tegna misy, misy asany mateviny amin'ny fiarahamoniny fanabeazana, voalohany olo araiky de tsy maintsy ampianariny, vao man- zaza madiniky tsy maintsy ampiana- beaziny, misy raha mbola tsy haigny ampianarin'ny ray aman-dreniny azy na an-tragnony na mande lekôly dikan'izany tegna magnana anjara asany maventy ny fanabeazana amin'ny fiarahamoniny.